Ginni ma gangaar, min an gangaaru, an bagyoomom, am zhomom, ani bazaiyom kab mi bəma, a kasuwa ti magama, ginni ma əəi wukyai ma kyamsangii samaruka kenan fa mi a min bək kengnga, ye ti, min bək kongnga to gyak mini kasuwa ti tuwu a lak shinung sosai, sabo ayena <hesitation> lakdi min anang min anang vung bəkkong, bəkkongngu <hesitation> anni muyung kalla- kalla to har yaar gimyes a area a yegoom mi ana min shi kasuwa shina, gyak mi ani a gwan, gyak, gyak ni walli gyank, gyak mi ani ayaba, gyak minu kuma mi nimsin gula wukyai mangoro, min anna min rabatina a kasuwa ti, zhini mi ana ayak kuma kinkai bəkkondi mi yok pang ma kaffiwu ayaba min daga kirfi, mi ana tina. mi a pitsari gyak mi a yeba, gyak kuma mi gimis mi libatiminu, min yeba min dangnga ti bar gyeyəi midaas mi ana tina kaswa min dengi shi ribana. Gyak kuma damuwa gosɨn pang gyak damuragosɨn kowai samanika wu, gyuk mi a sabo man akukwəi, kasuwa bi kukwəi bi ga guk kukwəiyu ga guk sɨn təmongngu nan pi zindi, ayak kuma damuwa gosɨn kowai, mi a mi pi zalla matasa kowai mi a bəkkong kowai, pang mak gangago ni tiyar a <hesitation> kyam sangi